شو إسمها الحيوان البري اللي يمثلني? <hesitation> نشوف النمر لإن هو شجاع وكل الحيوانات تخاف منه، ونشيط، وفي الغابة معناها نشيط، وفي الغابة له مكان وهيبة وجميل يعني.